जानो कि कुइ फेक काम कैहदेउ छोट बडा नाइ रहता, नाते काम उँचनिच रहता, काम सब बराबर कैसा रहता । चाहे उ डाक्टरीके काम रेहे या मास्टरीके काम रेहे या ते पाइलट, इन्जिनियर या आउ फेक काम रेहे । अत्तेकेल नाइ तमान सिपमुलक काम रेहे या खेति किसानिके काम रेहे, सब काम बराबरे कैसा लगता मोहके ते । सब काममे खास करके पसिना बहाइ परता आउ जाके दिमाक खिबाइ परता, दिमाक लगाइ परता उहिमारे मोर दिल का कहता कहलेतिति हर काम बरोबर है आउ अपना अपना जगहमे हर कामके महत्व फेकुन है । हर कामके अपने आवश्यकता फेकुन है । अइसने करके आदर्श कामके बात करबो कहलेति सब काम ओहके आदर्श बनाइ सिकजिता । काम अपने आपमे आदर्श नाइ रहता ओहके आदर्श बनाइक तहनि थोरि मेहनत फेकुन करेक परता । अपना काम ओहके हरदम मजस तिति करना, निरन्तर एगदम करति रहना आउ काममे बफादारिता रहना । यि आउ अइसन तमान मेलके मेहनत करबो कहलेति तमान मेरके अइसन इमान्दारिता दिखैबो कहलेति काम मजा फे होइ सिकता । छोट ति छोट काम आदर्श फे कहलाइ सिकजिता आउ जाके सफल फे बनाइ सिकजिता । उहिमारे काम ओहके आदर्श बनाइक तहनि काम सबकुइ अपन अपन तरिका लैके कुइ फे काम करलेति फेक ओहके मजसतिति करे परता कहना मोर कहना है ।